स्कूल में पढ़े खाती चात्र के इस सब चीज के ध्यान रखेला। चाहिए और अपना पास जरूर रखेला चाहिए किताब। एक्सरसाइज बूक, नोटबूक, कॉलम, पेंसिल, रबड। स्केल, जियोमेट्री बॉक्स, कैची, डाइरी और कविता। एलबं और साथ साथ रूलर और सेट स्कूर स्कूल पेपर नोटबूक फोलडर इस सब भी रखेल जायेचे।